dubare nɛ bɛ cu dɛnu na bɛsin to o yɛrɛmi mi ote a wese tujur o ho safinɛ ɲu safinɛ ɲu owe a sɛra bun ma cɛnmɛ zo nɛ subwe subwe nɛ o we cin o mu safinɛ ɲu ama ci'a na o vɛri oyi tira buna a mani o ɲu tete'a ho wa ato ho mui ho doron to ho'a fara to mu'a sewusi